Lugha ngetotichigeiwa kwakwa, kwagha lugha ndue kabitha ichighewa ha kenyi kiswahili. Kiswahili ni lugha yeru ya- ya ithanga. Vandu vya Tanzania lugha yerundue ni kiswahili. Miracho enefamilia yakwa aghire vana va- vakwe shule vafumia ishule enaicho vanemimanya Kiingereza. Kingereza kichigawiwa ho kenyí, vyachuku vacheiga kingereza na kangi aghire vana vyakwa vengi vathomie lugha tha tofauti, vengi vaichi Kihispaniola. Miracho vachigayana vakui vavodu thikuvachikiga ho kenyi vo. Mka wapho ni mnyaturu lugha yakwe ni kinyaturu, miracho achikigaya akamvona mgeni wakwe mndu wa kwavo achie kunu aghire mndu achigea nao rukwenyi. Lugha ingi ngeo vandu vandu vaichia hia kenyi kweru ni kyathu. Kyathu kukichigheya kwakua aghire vandu vaichi- vaichi kigafyathua na vaghunu vovoka vachegehea kyathu kaghenda kale kenyi. Ibada lechiingirwa kwa kyathu na nyimbo tichiibwa kwa kyathu enaicho ena lugha ndue nichitumika ena <noise> Ena ibada ya kanitha yeru ya kirutheri ni kyathu kwahia vughonu. Lugha tingi tikeo vandu vatiichi miracho tichighaya dululuhaya ukamivona mwinyi andechange uvalughayo mwimbue medui nolitakwai gari hiya ruwemiracho thiku niwe lugha nduefu ngurefu. Akii, kule mkaghea kimathai, kimathai fangea na vamathai vukavambona hangu futiiche. Mecho thighe lugha yerundue heo ni lugha mbie iikae iivuka mithanga na mndu araichike kiswahili kana ki- kighono. Kena mwashighe ihi iregha kyenywi mwena mmathai mwethigia kimathai kenyi. Kanaa kwai ni mndu waichi kimburu na- na mmburu akevo waherima mghae nawe haire vaichi vachikigeho mokio mokio mughuhumwi miracho kwakua mndu herera naingia nevaki nevacha hadu nayio kutembelea veru umumu vathi kuchee kigaya. Lugha tike tofauti za mtava Tanzania vengi, vengi vae- vaekwichi vae kichi tichi ghae- gae meracho thitosheto